العيش في قرية صغيرة شيء خرافي، تخيل إنك تصحى الصبح على صوت العصافير والهواء نقي والناس تعرف بعض، بس في المدينة ممكن ما تلاقي الخصوصية إللي تبغاها والضوضاء والزحمة ممكن تزعجك، المدينة كبيرة فيها كل شيء تبغاه فرص عمل، تعليم، ترفيه، خدمات، بس الحياة فيها سريعة ومنافسة ممكن تحس إنك ضايع وسط الزحمة، القرية فيها هدوء وسكينة، والمدينة فيها حياة ونشاط، كل واحد له مميزاته وعيوبه، الاختيار يعتمد على شخصيتك، وماذا تريد من هذه الحياة؟.